जोश एक आदमी था तेसिक एक दुस एक जादुई कम्पास मिलो जो खजाने के दोबक इशारा करो। ताई एक दुस एसी खूब मिलो सुनो चड़ी तेतली इसका लालचा और जाओ बोडी। ताई एक दुस से समुंदरण्द जाओ उनी हेर्दा तेइके से उंदा पो जाओ भीतोड़ी ताई तेंदा ही जाओ मोरे।